Bairere ge ma golu gena ena yo so gahi fola coma yo so gahi ena ma linga tou iya ino toma hate majaga bolo ua tou iya ino toma hate marau.